Равғани растанӣ намудҳои гуногун дорад: равғани офтобпараст, зайтун, ҷуворимакка, зағир, кунҷит ва дигарҳо. Онҳо аз рӯйи таъм, ранги зоҳирӣ ва фоида фарқ мекунанд. Масалан, равғани офтобпараст барои пухтупаз маъмул аст. Ҳар як равған хусусиятҳои хоси худро дорад ва вобаста ба ниёз интихоб карда мешавад.